अब, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में हो और गाना बहुत तेज बज रहा हो, तो मैं सबसे पहले वहां के वेटर से कंप्लेन करूंगा कि मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है। अगर फिर भी कम नहीं होता, तो मैं मैनेजर से बात करूंगा। और अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो मैं वहां से उठकर किसी और रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा।